Yan yan yére laa bugg a sol, lu ma bugg a sol, ah yére yu mag rek ndax fi ne man kilifa laa piis yu oyof rek, xam nga fi mu ne nii jamano bi léegi nit ñi wéruñ te tàngoor bi dafa bari, piis bu oyof daal boo xam ne mën naa koo sol daa te yére mag daal nekk yére yu mag daal waaw, am yére yu mag am suma kaala ma kaalawu, xëy na toll naa si foofu léegi waa. Comme léegi tey ñu ne jumaa jot na mbaa xew am na, ma jël sama yére wolof ma sol, bu dee jigéen ma jël sama yére wolof ma sol bu jot ma sol, ma musóoru, sol suma dàll, jël sama kaala, ma kaalawu, ma dem ca xew ma. Waaye tey su ma génnee <noise> sol mbub mu gàtt, malaan bu gàtt kenn du ma boole si dañ ma wax ne kii dafa amut dara mbaa kii du dara waaw te taxut a bon waa.